මම <hesitation> කෑම එකක් හද හදා ඉන්නකොට <hesitation> තාච්චියේ <hesitation> කර පැල්ලමක් ඇති වුණාම <hesitation> ඒක <hesitation> නැති කරගන්න <hesitation> මම <hesitation> කරන්නේ <hesitation> වළං සෝදන දියර එකක් අරගෙන නැත්නම් වළං සෝදන සබන් වර්ගයක් අරගෙන <hesitation> තාච්චියට ආලේප කරලා <hesitation> මදින <hesitation> බුරුසුවකින් <hesitation> හොඳින් තාච්චිය මැදගන්නවා. <hesitation> හොඳින් තාච්චිය මැද ගන්න කොට <hesitation> තෙල් පැල්ලම යනකන් නැත්නම් කර පැල්ලම යනකන් <hesitation> හොඳින් <hesitation> අතින් <hesitation> වීර්ය යොදලා <hesitation> කර පැල්ලම <hesitation> මැකෙනකන්ම හොඳට මැදගන්නවා. එහෙම තමයි මම <hesitation> තාච්චියේ කර පැල්ලමක් ඇති <hesitation> වුණොත් ඒක නැති කරන්න කටයුතු කරන්නේ.